Ҳисобкунак барои иҷро кардани ҳисобҳои математикӣ лозим аст. Ҳисобкунакҳорро дар мактаб ,дар донишгоҳ ,ва дар кор, истифода мебаранд. Он барои ҷамъ тарҳбандӣ зарб тақсим ва ҳатто ҳисобҳои душвортар кумак мекунад. Ин асбоби оддӣ вале хеле муҳим аст ки вақтро сарфа намекунад ва хатогиҳоро кам мекунад.